Kunira kuuntava kua sa’ara inn jaa vixiin inn pastel jaa, jaa nava nu nteny nu ku’un in kuia se’ena, xii pap. Naora, xii taara, xii ntia nuu kuun in kuia te sa’arai, sara inn pastel keede, keede inn nti’ili jena’ade va stee ti’ili, ti’ili, koo yua konira kundara na va, no va xii vasa sa’ava te kuu xii kora in pedasu, pedasu, kii xikora xikora tau xii ja keeni mara jenara nu nuuku’u kuia se’ero jena’a, jii yiira, jii naara, jii tara te inde kunuu kuia te sa’aa ni mara te, te tr keera jenara yua kua kuniya sa’ara prender jenara.